أول شي بنجيب الهدية بنجيب <hesitation> ورقة التغليف بتكون أشكاله مبهجة بتكون وايد حلوة. بن- بنقص الورقة على حجم الهدية عدل. بن- بنبدأ نسكرها بطريقة <hesitation> مانها مبعثرة طريقة، بطريقة يكون شكلها بالأخير حلو.